Dunche se a i feisa pi pa pi d'tera a sarìa ün bel prublema perché l'avrìu pa pi la manera d'cultivé la roba che pöi mangiuma cuindi secund mi a sarìa pa pusibil che le persun-a a supravivu e ël mund secund mi a finirìa